Pos recordança alegri i tristi al tiempu. Porque un día tres hue la nacencia de mi pairi. Un pairi fabulosu, te digu, enllenu de virtuis. Assinque'l númiru tres siempri me trai ala cabeça tol tiempu qu'estuvimus a vivil juntus porque mos tuvimus de dil juntus pa Alemaña i unus pocus d'añus qu'estuvimus trebajandu i viviendu juntus en Alemaña pala familia sacal palantri.